ⵏⴰⴽⵓ ⴷⵉ ⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵎⵏⴰⴽⵓ ⵀⴻⵜⵉ ⴳⵓⴷ ⴷⵉⵜ ⵣⵉⵣⵣⴻ ⴳⵓⴷ ⵍⵓⴼⴻⵔⴻⴳⵓ ⴰⴰⵙⴰⵍ ⵏⴰⴽⵉⵜ ⴽⵓⵙⴰⴷ ⴳⵓⴷⴰⵡ ⴰⵢⴰⴽ. ⴰⵡⴰⵜ ⵉⵀⴰⵏ ⵢⴰⵇⵇⵉⵔⴰⵙ ⵎⵏⴳⴳⴰⵔⴻⵣ ⵡⴰⴰⵜ ⵉⵀⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴰⴷⵉ ⵢⴻⵍⵉⵎ. ⴰⵇⵇⴰⵍ ⴰⵇⵇⴰⵙⵉⵔⵉⴽ ⴽⵓⵙⴰⴷⵓⵙ ⵍⴰⵇⵊⵉⵔⴰⵏⵏⴻⵜ ⵢⴰⴷ ⵏⵉⵣⵉⵣⵣⴻ ⴳⴰⴷ ⴰⵢⴰⴽ ⵉⵀⴰⵏ ⵢⴰⵇⵇⴰⵔ ⴰⵇⵇⴰⵍ ⴰⵇⵙⵉⴽⵍⴰ.